Tala wida uu jardiekon shughulun hisapat terkon retiblu <hesitation> in dunian fa hikir tagnye koni sena kofin gabilu jelinga retibnamen hisapati jardi in galak.